Icer keme shi bema kpii eyoo i nyommo oyera maa anwe ime ishu ukoi kuma ina maa anwe sha aika ebɔɔ sha nene a shoka a nwe oprimary kuma ni icer hane nu ocu eme shini shoka hai taba rho orɔɔ de cewa ime ishin ishinshu ukoi ba amman domin here entee teh na hara shita nga nwɛɛi de cewa ime ishi shu u koi nu acu eme shin shok han hudin hwɛnj mi ihaa maba ama iye ushe shubu cirkihe ashu eme. nu cirkihe echeme, ni me jɛɛha akele eme ni kerb hano ijeemi whoca kijin shake amaai ihaai nyom ni ihum nikin shok ni hum ocuhai ikin jɛmɛ obe ageh kijin maa ihaa eme ni doku <hesitation> ugurke me nihum, ukwali eme, bayan eme maa ibin dok icer hano amaa anwe kuma inshoo nu ashuu a maa a nwe iceneŋ hane ime in bemi icer hano shoshai domin ina koti ni agwe sha cika kuma ubin ene shina tuk akelɛɛni iju eme shina jɛɛhɛ unom edaa. Ebɔɔ anwehano nihum she kpeni adokibo uneke eye sha kpami inidee obee then kocak sha kpena wur ni hum aner oye oshe eteh sha kpena wur ni mbɔɔ ajwe hanoi aneke mboo shisha kpena, jiin ukpiin eteh duk ocak mbɔɔ sha wusha nimbɔɔ a nwe hano, aneke bɔɔsha kpena ma'ak inteh na kpen jɛɛ nasar ke wor eteh shi shoo, shaha wor eteh ishoni yaa, kokuma iyaa isheyo sha kpenawur ni ihum oye biko dok inteh na abom anek bɔɔ shika dɛɛ na bana chiaa ashi mbɔɔ aŋwe me ime shi kina maai no, anekebɔɔ shisha dee na ban jɛɛ da cewa imbɔɔ a hankpe coko bee teh na bana jɛɛ atere obee come teh ne nu ubiŋ ŋyom uneke taba no doki inteh ba nga shi bɔɔ agweheno sho ime na jehi ijii de cewa icer hano, hashi icer nyoina agwa baa ashi icer eyoh eme na shii oshe nasar keme shishaai icer hano abana ban nimbi maa icer hano abana ban. mbɔɔ a ŋwehano mbɔɔ bika shok baya eteh, be zeeyir ne cikkpiyir mbɔɔ na kaba hɔɔsher ni hum na kpiia kuma sha beme teh, te bema ni enaŋ eteh iekpɛɛ jɛɛ dɛɛ nim bɔɔ a ŋwe hano ba kpiaa aba tonbe neŋ. Lonono iye asho alei ihide nu ubin ete she kpia kuma baya ashoshono kuma akoi oyira akape horom ime na gɔɔi iban sosai domin iramishone ishu ubin shu kappa kuma agɛɛ ka hɛɛ de cewa hati iram iye shi. shii adoka uneke <hesitation> nu uner egwar, so ine na a jeehi jii, iran nano inteh she shok, ime haa ishoka dura kepe eram ubaa, amma ime ishok in jee ashe eteh ana kape iramkuma ime amar ime ni oteu hane, ime kuma inshi ugweshe, ime kuma in shok in jii baba eme shina inte eme shama kape iram ni i yeya eme duk imbɔɔ shana kape iram ashi mkbɔɔ a mawi ime nasar eme shishin kɔɔh igan ime kishai a jee oshii me kujin sher ni ashii eti oshii e ruu ninjee nasar ke baba shi kana kappi, iyeya eme shina doshi, toh dege ni ihum nu ocuhanoi ime kin deme ne ati incer ina sha kape eme iraŋe ina sha kappi ina kappi ochunano ina shire ebole toh ime hai hweŋime bin khuh igan ba ice roo nike shir uinom haai she jeeyir ushi ijee intee eme a nene wei nkgbok egan ke peu a jawi ime ati ime dae. Ime in jee aja tuba ime in nukpanaheti toh ime gaar adape, me kin gaar nu bole heti toh me ingber me kin gber ye ka gber mi kin jee nasan keye sha gber ni ime in gber ishohono har tonki ime bin iya rram a yisha nasar a hasho obok in dari kiki hau obok nisha nasari ebɔɔ buku juu taar uboi nu tuk abee ime tari kijin taar uboi ni tuk abɛɛ lar tonki ime kibin hweŋe na sha doshe bole me nikina japo ojau har tonki shin iya a cii toh ni shoho no har tongi bi iya hweni iram iyono baya eyono kibe nyiyir a kappe enan eti kuma shikine gɔɔh no ogɔke susho gwira ke kije tarya ki taa, kame tuk abee nika tanan ki taa kame tuk abee nika shar adua toh ni ocuhano bi babina maa a kapi bin hweŋ a kapi aduui ocuha ine kin haki kpelik de cei in dua nu obɛɛ ni haki nene obɛɛ in neke sho ohaah ocu obin hano anaŋ eti hano sha shok a cii iceŋ haka cii shii so in tɛɛ ɛme ocuhano kaka gbeshuwa na hewime de cewa i haka duua ishoho ba amma ga ude eme mine shishin dua shin hwir do dee embɔɔ sha keshe no da koke shin hwir iye ni obɛe ecei na bane shek a hoshe ke maa ni bum o cuhano. Kibin shaike kaba maawi ime nashar ke bɔɔ shika kau ushekenuu duk kin ba bina maa akapi ocu eme shin kau in kau ni iheti he eshi, hewi ine de cewa eheh ineke heti eshi ba saidai baki ikau wejen nikan ni gber abe yike ni eshii ni shake duni egane ni sake cepki ocoi <hesitation> in cehe nashari ke ye <hesitation> shina shopa cii obehe ba don ime shin cee no in han abee ni oshii toh haka shi maa har tanki tanibi hweŋ a kappa abin in bononoi toh ko cik coka bin in bononoi sai domin eye hame alee eme ni ehwaa ashi iram hano <hesitation> a heu oceme ma ahi iram hano ime shin dam abiŋ <hesitation> awaa eye eno shin shasha juh nyisha eceno, nu unee no shu bemi. Na dam abiŋ awaa ko cak asa bɔɔk in konei kuma iram iyonenei meme shina kapi ne ashi yoo ye tuki ime har bin dok alei ehidɛɛ enyehane ko ni hee ni haa eme shi jee jin haa ma ha jee jin dei ehaa inom ba ihaa isho ni iciba kuma gashi iram hane indok icibi ni hum iye iyikime iye <hesitation> ihankpi ime har ime itongi jɛe jii makeihaa ni kibin shaike adoki icer nyonene yo har nikin cenŋ wan hane ashu ubiŋeme na jɛɛn ushe buku yarda nahar ke me shi shai niyoh shinin taba enekihi nyonoi ni icer amaa anwe meme shin shoni yoo no ba.